Ny fomba fiasañy frain bisikileta na tômabily. Da izy hampijañoaña bisikileta na tomôbily hitsahaña na tañana frain amy bisikilety da mañajano kodiara tsy handeha na tsy andeha mafy.